खाने की पांच चीज पनीर टिक्का, चिकन, बिरयानी, आलू पराठा, दाल, चावल, आलू बजी, एजी सारी चीज खाना सामग्री मुजा आओ।